Ny fomba fitsaboa rangotsy na kiaky. Ratsy kidikidy avao moa zañy izy tiky; da sasa amy raño madio eky. Asia savoñy mañahaky savoñy nosy na savoñy tsy beasidry loatsy na amy dezaifekta koa. Da bakeo amizay zañy asiañao pasiman amizay tsy ho tratsy mikraoby.